وبدأ يطلب من الناس أن يساعدوه أن يرجع إلى حجمه الحقيقي فلم يستطيع أحد أن يساعده، وقالوا له لقد وقعت بشر أعمالك، هذا ما اقترفت يداك، فقال لهم ساعدوني وأوعدكم أني لن أعود للسحر والشعوذة ولاذية الناس، فساعدوه ولم يعد فعلا لهذه الأذية.